<noise> no pues naꞌ par naꞌ mak nap biꞌtse xkë ldoꞌlá mak xkakga lëꞌ mak xkë ldoꞌlá, nap or lëꞌlá xc̲h̲aꞌ, or lëꞌlá xlan nap lëꞌ mak ziꞌd xchal xkodz, nap sdzuli lasma pues nap nan mak xkë ldoꞌma mak lo nak man amo chenma.